कच्चे खाद्य पदार्थों का मतलब अ जे आमे एथॉक खाले इतिहोक लिया आमुक विटामिन के कमी शकों अ और जे आमे कच्चे मास खाले तबे अओमुक प्रोटीन बेटो और कच्चे मास स लिया वायरस सको फैले कच्चे मास स लिया आमुक संक्रमण सको फैले।